Mi sawran sobajo am dinga jartungo bandu mako ngam do bedda njamu. den bo terde mako satan masin, nyawuji nangata bandu mako, o wawan o joda dubi tati o nyawai to odo jartina bandu mako.